Blender om üts lihtsa asi. Sa panõt sinna lihtsalt asjaq sisse, midä iganes sa tahat sis ärq blenderdaq. Ja kui sa vajotat nuppu, sis nakkasõq sääl seeh teräq ringi käümä. Ja na teräq ommaq väega teräväq ja tegeväq kõik naaq as'aq sääl seeh kats'ki.